Aya petut nyu nachame mising ko petut ap chumambili, ang'ete chuma mbili arue akoi sait taman ak aeng', ko nait sait taman ak aeng' ang'et, asaa, akatau eng' yotok paishet nyuu nepo kotukul, ko na ng'et anyun at- atau paishet nyuu nepo kotukul auun tukuk chuk, achap kochop chaik ak awe terii, ko naitu eng' teri nyekeee chaik ak achap kei awe kanisa, konait nait kanisa anyun ko paipaiyet nyu misiing kawe kanisa, akere apapaichini amu ipketusoti ak piik ako ka- ka cheki cheki che ki amndaiyweech ng'olyoot ap cheopa, apaipachini kapisa amu anyoru taim pa- peku petut notok ang'et iin ketuiye ang'ot ak choronokchuuk amu petut ni ake kwa koo kassit, mo koi atwaakei, sasa awendi anyun kanisa ketuiye ak choronok chuk atya kekas ng'alek ap cheopa konaweku kei anyun, komeleen awendi kasit ap imbar mising yotok amu amunyi, petut nyu namunyi notok eng' paishonik chuuk cha paishei eng' wikiit komukul, aa- tekeni petut akee a- a- aapaishe petut akeng'e notok pa chumambili. Amuny ak alasu cheopa nenyoo amu paisheet neoo nayae eng wikiit ko ndoiyo, sasa kyatapaan petut notok pa chumambili sokopiit amuuny akapaipaitu ketuye ak choronok chuuk ketuye ak lakook chuk amu mii kaa akichek lakok chupa iin chutokopa chutokomii iin primari, sasa kemii anyun kepaipaitu ak famili nenyuu petut notok amu makipendi mawendii chii tukul paisheet kimii kaa kityo ke- e lasuu mungu ak ke- kepaipachinii petushek cho ko kondoywech eng' poishonik che chaang che uween, sasa ko petut notok ko petut ne kararan eng' ane mising, ne chumambili ne ng'atepche a- aakase tait chumambili sokopiit ketuiye ang'ot ak choronook chuuk.